أول إشي <hesitation> وش أخبارك؟ كيف حالك؟ أنا هالة سعيدة بالتعرف عليك، كيف جاتك الحفلة؟ أو بعدها أكمل الحديث حسب رده مثل ويش تحب تسوي في وجت فراغك؟ هل جربت أكل معين هنا في هذا المكان؟ عشان نفتح حوار يعني، بعدين ويش الهوايات عندك؟ ويش تحب أفضل أكلة تحبها؟